अगर मई स्थिर पानी ओर कार्बोहाइड्रेड पानी चूस करना हो तो मु स्थिर पानी चूस करुंगा क्योंकि स्थिर पानी में कोई भी प्राकृतिक गैस नि रेवे ओर स्थिर पानी। प्राकर्तिक रूप से शरीर ये हाइड्रेड करे च। कार्बोनेटेड पानी में कई होवे कई बार कार्बन डाई ऑक्साइड होवे जी कारण से पेट खराब हो जावे। एसिडिटी होवे गैस होवे तो व चीज स्थिर पानी नि होवे। स्थिर पानी को जो टेस्ट रेवे वो साधारण रेवे कार्बोहाइड्रेट पानी में एक झटक सी लगे खटका सी लगे तो व चीज बढ़िया नि रेवे ओर स्थिर पानी ये अपन रोज पी सका जबकि कार्बोहाइड्रेट पानी अपन रोज नि पी सका।